Misy fiatraikany tsara aloha, ze fisian'ny fanafody tsara kokoa zay amizao fotoana zao satria afaky miaina lavalava kokoa gn'olo. Maro gny fitaova, maro gny fanafody soa, de mitazo gn'olo mba haharitsy malaky zay. Alako ohatsy zao gny fanafody amy tazomoky. Amy firenena mahantra manahaky an'i Madagasikara gny tazomoky da tena mandripaky mamono gn'olo mihitsy, taloha. Amizao nefa, misy gny fanafody miaro amizay da, mba moramora kokoa gny fiaigna sy gny fitsaboanan'azy, da gny faharetan'olo raiky hiaina lava. Nefa indrisy koa amizao fotoana zao, misy avao koa gny fanafody tsara ho tsika mahay anazy fe, miha mampalemy olo avao koa izy amizao fotoana zao lasa marefo kokoa gn'olo aloha.